როგორი ამინდია დღეს თქვენს მხარეში?

რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება?

ესწრებით ხოლმე რომელიმე ადგილობრივ დღესასწაულს?

რა თვისებას აფასებთ ადამიანებში ყველაზე მეტად?

ყოფილა რამე საქმე რომელიც მეტად გაგძნელებიათ

დღეს სამწუხაროდ ღრუბლები ნაცრისფერია.

ყველა სევდა წარმავალია, დაფიქრდი, შეიმეცნე დღევანდელი დღე.

ალბათ დროში მოგზაურობას

ალბათ მასიური დასვენებაა ზღვაზე წიგნის კითხვა.

ტექნოლოგიები როგორც აახლოებს ისე აშორებს ადამიანებს ალბათ ამ კითხვაზე ერთი პასუხი არ არსებობს